Oire voviova vao ia aue goru vuku oa iava tarai reoreo sa aue parai. Uva va uvuipau viapau, uvuipau uvavu avauvero tauaii aue vokapaoro, vaisivi aita avaisi karavera aisa aio rivere, aio oro oravasike uvere. Evaisi aisa vi, vi pitupai voi osa voaviri pouvirou vo uva, vouva, uvare rokapari voi. Uva vaisi vi a evaisi karuvera isi, goru vuku isi rutu eva viapau uvuipau ikauvira ararave pauvere. Osiraga taporo vora toupaivoi vosa evo kaer-kaer-kaeri raga aiopari ari, arako ara vii groupie ta toupaivere evaisi. Viapau oiso uvai ei ra, ra uvai ei ra, ra uvai putuve puterivere ari evara rutu iare avapapeira evara, iu uva <noise> uva vaita eva oa oa- oa- iava taviparai oiso evaa ita ari <hesitation> riro goru vuku rutua eva vosa, vosa uvu iare vokari vere. Riro kaekae tapire evo- vaisi via ita evaisi karuveraisi, aisi viava vokarivere. Viapau oisio uvuipai ra ikauvira opesipere. Vokarivere ovure, vavoiso tauaii, evaisi via pitupaivora. Oirato iata vi kopuasi toagara ita vi vigoaa evavi raga ita touparivora evoa. Vavoisova tuari pairara pairara ari eva, evo kaeri, evo aioro pura pairora, vosa uvavure avavere, upopurasa avarovere o eake, iu-u uva vara evara <noise> oirato gurupie paivere ra goruvira raga touparere oirato, viapau ararave avai purapareve. Ari vaisi viaita evaisi karuveraisi aisa via pitupaivere osa uravure serelsail. Eisi.